Mamihu nubunubu benaa tagune pespara taba to pakupaku nom naa, noana vaneanva nom, naa pa sun kahi a tebana tena, tavus, bara no suguna inu tea mamani, na repa gono sigara tenaa, naa pa vatapa hana, naha gono a are, a eva na pa naha, naha vakavara tea vamamana bono bon to kahi pita nom naa, tea vakikis bona suin naa ae va mararae bona suin naa. Murinae naa pa tanea tea nahu, gaha sura naa pa ddeee, vanoto, huvi a kumara ge a pauna na repa va gonono, kana tahi, nahu mea bona tahi. Kana tahi naa pa vatei tea sapene napa nao vahio eve teo sura nare pa nao, gono overe, naa pa kuhi, kuhi vakavara naa pa pos. Bea nahu mahaka naa pa saenis <hesitation> sosopene na repa vatei a taba ann, to kahi rovi nom naa o papao, vakavara naa pa kana tea maa hum ann, Nare pa kana taba ann naa repa ann. Ann vakavara napo naa repa gono o rapis ge a baere, naa repa nao mohina, nao vavihi maa mohina, rasu, kiu a overe, rapis garas aee maamihu hum to ante nom naa tea kiu, nao mohina, na pa no kiu, tara ttabae, a kaen kiu tabae to kahi paku'u naa, na repa paku vakavara. Tei nao nao va'ante a tobina roava bata naa pa peha are, osi marai, naa pa naha, viru o siggara naarepa simuka. Vakavara tebona naa repa nao vahabana, paku vaha kiu vai to ane nom naa tea paku tea bon vatobina teo bon, naa repa nao, paku a kiu nao- noa na re kiu- kiu vakavara. Benaa va ante sau, naa repa mata topo a taem ttenaa tea vos, rake taba ann, paku varoto na pa dee vos maa vaan. Ma suguna inu, naa pa hahu vaha bana vo tea taba ann va tea tauravi, ann vakavara, vasibu, naa a goroho. Be naa mei nom tea goroho, nao pa vaneanava vahabana naa pa goroho.